Eme tau daging eme tau awet eme pengalaman gami ata manggarai ma ngasang ma ngasang cuuing, cuing hoo ga pande de nene gami danong naa eta wewo api, api iwo ca kolang agu dagong daging naa bumbu tau porong manga rasan tau porong awet eme ngoo naa pisa minggu kat one cuinh hitu puli hitu ga eme istilah hoo ga one kulkas memang cama agu cuing tapi eme one one mai kulkas hitu lebih te pande tau pande cee nuru kat eme ngoo eme one cuing hiru ga tau pande kering nuru agu mangay aroma aroma bumbu, bumbu bumbu iwo ca one mai wunis oili hiru meriica puli hiru bawang. Eme ngoo ciong hoo harus do koe na haju wa main e eme cuing hoo ngance sambal teneng hang teneng ute eme eta wewo cuing ho ga pande haju haju soo ga pande berurutan si porng emong koe naa daging one tempat cuing hitu.